﻿Kua te reta jaenungavi, oimeko jeta oyoavi <hesitation> isabor, erei jokuako oimema ramo omboyea äpo ndie irü yerua ndie jare oiti reta pipe irü componente, oime kua <hesitation> te reta ou iviraguiva oime te reta ou kua ñanaro ndieva jare oimevi te reta ñanoi de que ka iyivite rupi rupi ñavaeta supeva de diferete sabar oime amöguë guinoi menta, oime amöguë guinoi rova, jare opaete yande yaikuata kiraiko oime te retava